Ekyo n'ekibuuzo kirungi, omurimo oguriho akasente nigwe ndagyenda nagwe konka, gwaguryo omurimo tihiine omurimo gunkayanga, ndagukora haakiri ngyezeho agangye goona ngukore haakuba emirimo yoona tihariho omurimo ogworobi, omurimo gwaba waareeba omurimo gwakworobera otara otarabonamu ebizibu ninga nk'empungyengye, omanye ngu ogwo murimo tihiine eki gurikukuyamba, nyowe ndaasa kugyenda n'omurimo ogu baranshashuragye konka ntiine eky'okukora nyine kugukunda ahaakuba naagukunda, ndagukoragye